De Brasil me quieri sonal que sonin de presa. Rodiziu creu que lo mentavan… Que venián cona carni comu en una espá i poías comel tolo que quieris. Peru ai tiempu que no veu dengunu d'essus. Creu que tamién estavan los frijonis o algu assina comparanti que l'izin en portugués. I essu que pallí hazi calol i umidá peru se ve que'l tiraeru portugués pos se nota mesmu ena comía.